Ngo da ngu plek kama vachim plek kama vachimga diva sik ka tet ken na ngo seva lat, de chelu va ngo, se chule su unipinem de chlan ia menatem ut nebangnang, de thet tiu va ut pe vat ut pe vat pe menaten ut nebengang, de chetlu va nani chama guang da asik tina slavo na ut. Mo mo da sik una cha udet de ket lu va ngo ma gisnia chama agia ma chetlu va ngo ve vat. Avik da amar ka da sik ketlu va ngo nani chama thopek va sik ka thuchuna tha nemet ngo.